شوف كل شي يي بالتدريج ما تروح تسوي شي عود مرة واحدة عقب تتوقف لا الخير ان يكون شي بسيط شوي شوي خطوة بخطوة عقب توصل الهدف مالك لكن تسوي الشي جذي مرة واحدة لا وهاي الي بيشجعك وان كل يوم بتشوف تغيير وهاي التغيير تسجله او تشوفه وبتشوف الفرق